वैसे ते पाकिस्तान के आपन कवनो अलग सभ्यता नहीं रहल काहे की ई हिंदुस्ताने के एक भाग रहल और बाद में अलग हो गइल। लेकिन फिर भी उहाँ लोग कुछे दिन में अपने पुराने सभ्यता में कुछ बदलाव कइ के ओके अपने सभ्यता के नाव दे देले। ओहाके मेहरारू हिजाब पहिर के घुमेलीन। उनके मुँह देखावल ठीक नहीं मनल जाला और ओह मस्जिद में अल्लाह के पूजा कइल जाला, जहा पे <noise> मेहरारुन के गइल वर्जित बा और उहाँ के हर शुभ मनल जइवाला त्योहार में मीट मुर्गा जरुरे बनेला। बकरा ते उहा घर घर में कटेला। उहाँ के मुख्य त्योहार ईद, बकरईद ईहे कुल हो।